Se senia la nyo chenga nchoo sen la tsja e the yasen jan bayen sen chujni ndaxro sen tsanga ngunia e jea tsanga ba sino thi yaa ba inchi ya inchi ya inchi thi xi seku yaa jee na thi chje sen thi tixi theta sen nguji uniala thi chji sen xra xranche'e sen tetan chuu sen nei na taxin xra ndaxra axra ro jii laseyoso sunda ruse yaa inchi thithja chuu sen se niala yaa ni chenga nchu sen naa thjekja sen niala nda ndaxin thi ya selagunda nda nethja chusen nda la xrachaoen ni xra thjingoa ya thi nchee ya nch'ee sen nda thaoen chuu sen pero te juniala tuinjna tuijna ngula taxin thetan chuu bale nchenga chuu ba nchechee ba te ta chuu ba taxinla tetha rangu jii nguuchandula thi ngee sen thingee sen ba taxin tasin taxin nda nei na thingincho sen tsenia thi ra kjun jia cha nchinchin cha cha tsingala ya la ya nch'ee ngu nixinla thi thie senla naxo en senla. Jee thi thingithi nthenee sen jan thingi kjasen jan anchisen jan nethe kjasen niala ta thjanu sen serto kjasen ni nusen jan nchja tatsjeri nejin sen tja'ma nchu sen jan ian nchi chi ngathu sen se nia ingu jii thi ngu jii chania chandula yaa men nthaoen thi nchinchin a xrachaoe thi situ inchichin xachoo yasekomo kjekje kjekje thi ni ras'ee senia laya thi thi thi nchinchin laxra ra rakjueen sen thi gundu rasen ndula chao ian sen thi nchi nchi chindanetja sen ne na thingii sen'.